Tëtäguasu Sueciape jokope guinoireta ara templado oceanico kua oipota jei iroi yave oajaeteye iroi javoi ara amapituko oyajoi erei iviakurapema oireta yave mbaetivi jakuvo mbate iroija kavi supereta jaema jokope mbaeti kuarai oe mbate jaeramoko arare ñamaeyave oyajoi avei jokope